Nan min nin' hiaj nin' kwenta stanj nin', hiaj bbí min si cha nej nga 'ngo nihia bé ke ta 'hiaj nej nga hiaj nako, ba bij riñan hiaj nako 'ngo chunaj ataj nej ni 'ngoj nitaj si chunaj, ta bin 'hiaj nej cha nej nga nihia ni ba taaj ni si 'hiaj tachej nej, nihia nga 'ngo hiaj romgo kwenta si si chunaj bin.